الحمدالله احنا عندنا التعليم هني شي كبير وكل مين يقدر يروح المدرسة يعرف يقرا ويكتب. وكل ما الناس صاروا يعرفون أكثر صراوا يقدرون يفكرون بروحهم ويقدرون يكونون معتقداتهم الخاصة بهم. وما يقدرون يعني السلطات تتحكم فيهم لأن هم يقدرون يفكرون من تلقاء نفسهم.